Ma es saaq seost küsümüsest nüüd eriti midägi arvo. Aga ma tiiä, et tsirguq lindasõq tavaliselt tõõsõlõ maalõ niimuudu, et nä ommaq nigu v-tähe kujolidsõlt. Tuu om väega huvitav.